Më yë tëkëkaw dun minëyën jue ech dun i'ixë në ko'o yë awa'ats mkuyu'ukep jadunt's jedun yamambyän wi'idëp manitë jedun i'ixäp në ko'o jedun yawat'snë pues wink aka'ats a'ax iëdiun kuwi'inmanyë ajpë a'ax jedun padyë a'ax jedun pad'sëm në ko'o jedun yaj nëkojëy nebyam jadun iawasanyë y janch awa'ats jedun në ko'omich dun mjanch kuwa'atëp je awa'ats pues yajxon jedun mtejk iawa'ats y iawikit'së.